Mbajtja e kravatës është diçka që e bëj rrallë, zakonisht vetëm në raste të veçanta. Edhe ndër njerëzit që njoh, nuk është shumë urdënar të mbajnë kravatë çdo ditë, përveçse në një mjedis profesional ose në ngjarje të rëndësishme.